Fomba fomba fanadiovana varavara kely dreké olo boaka samy manana varavarakelinazy na fitaratra na kakazo fa le fitaratra de fomba fanaovana azy mangala mangala ranotsavony atao amignazy akeo refa afaka igny mangala coton amizay angalana izy igny vita amizay mangala gazety aminjay rabirabezina amignazy ake kôfa afaka aminjay igny de mipilitra izy avaké.